- indingi hasla fi, <hesitation> horobati in adamri wirweka fajintan dafijina wala minin kotchila ingir afajinan giribachimo wirwedan hosan ingir kotafijina.